<hesitation> زه چې په کوم ښار کې اوسیږم نو هلته عامه ترانسپورت ډیر زیات او ډيردې، ښه د لاسرسي وړ دی. نو زه غوره ګڼم چې د خپل موټر په ځای، له عامه ترانسپورت څخه استفاده وکړم. البته خپل موټر هم ځانته ګټې لري، د بیلګې په ډول که زه د شپې له خوا یو چیرته تګ کوم نو بیا هغه وخت، زما لپاره خپل موټر ډير ښه دی.